La ak'ach man xajunaj ta wach qa'moo na nakorpiim peet na nachapam re'ee nachapam nakansaam nayohk'eem chiralaq naa yaa kiminaq cha re' naa naye'em lugaar chitz'ojaik la kik' re' naakojom q'axinaa' re' naye'em chipaam q'axinaa' reh nawesaam onteera ripluumax re'ee <hesitation> najaqam paam najosq'iim onteera lo ke wul chipaam qa's taqee' rik'ajam saa' naa najosq'iim paam naa nab'anam re'ee kotaq chii' reh qa'sa moo hat najaam nimaq taqee' laa la qa's moo nak'uxum oo rich'eet taqee' re'ee y wul k'eh qa's moo nab'anam la ak'ach je' nkiq'ar laa nab'anam friito reh oo wach chaq'amaj oo nab'anam pan pix <hesitation> man xajunaj ta wach qa's moo kikorpii la ixoqiib' taqee' la ak'ach je' laa' nakorpii naj ak'ach re nak'uxum